Mi faala mi waɗata cuɗɗi waɗi ngoodi waɗata huccitaare e hoore, ko ɗi waɗataa leydi e miɗo yiɗi. Ko waɗiima ɗi waɗata teelte e njogoto am, ɗoo waɗiima cuɗɗi maɓɓe ɗi waɗata no nduɗi heen e huutoraade ngam mi waɗata yamiraaji e nde